कार, गाड़ी को हरन जब बजज, तो अशो तो देख्यो जाए। तो एक तरह से अच्छो भी रहती व्यक्ति आग चलतो होई, साइड में चलतो होई। तो कईयो समझ पड़ी जाएच्छी बहिया अपन रस्तो छोड़ देवा, साइड में हुई जामा। और कभी-कभी ऐसो भी रहेज। की अपना घर नमन लोग रोड पर भी सोयल राज। तो बार बार बहुत तीखा आवाज तेज आवाज ना आवाज। कार गाड़ी की या कोई भी गाड़ी को हॉर्न बजे तो लोग का सोना मा बाधा भी होज। कान नमन बहुत आहाट होई, जो कासे लोगन का चिरचिरण आहाट भी आवाई। पर वो एक तरह से देखयो जाए, तो इंसान की भले ही भी रहती, चोटा-मोटा बच्चा बड़ा चलत। उनको मालूम पड़ी जाए की बहिया गाड़ी आई रहती है।